<hesitation> طبعا نقدر نوصف منزل احلامي في انه ف منتهى البساطة وف منتهى الفخامة ف نفس الوكت. ف منتهى البساطة ان يكون عيندي حديقة فيها حيوانات وفيها زرع وورود وفواكه وخضروات ، وفيها كل شيء من الطبيعة اللي انا نقدر نستفاد منها. وفي نفس الوكت يكون عيندي بيت فخم يكون فيه مكتبة فيها جميع انواع الكتب اللي تفيدني في شغل وفي مجال عملاي. نفسي برضو يكون عندي مكتبي في البيت الخاص بيي ويكون عيندي قطع الاثاث اللي مختارها من تركيا لوحداي.